اكيد طبعا مكنتش هتعرف على الانسانه اللى انا حبيتها لانها ببساطه جرحتنى و اذتنى و بعدت عنى بطريقة وحشة جدا و اتعرفت على شخص تانى و سابتنى كان الوقت بتاعى صعب جدا و انا كنت بحبها جدا ومكنتش اقدر استغنى عنها و كنت بعمل اى حاجه هى عاوزاها عشان تكون معايا بس للاسف سابتنى و دا يخلينى انتقم منها بكل بساطه